Uju tuu tuata ini xakuu este kiti kaku kiti njan kitian na'a njiti niñii, rata este otro kuu este va'u kiti yo'o kiti kuina kuti njan njiti kiko, koyo nje kuna njan kit yo'o chi njuan kaxhiton.